Le fagnamboarana taratasy ndraiky edy zegny avy amina kakazo zegny angalagna izy de i kakazi igny alefa amina orinasa le efa spesialy magnamboatra taratasy de zare akao misy lamasina amadihagna le kakazo io ho lasa taratasy.